Yamboyere rambueve kua disco <noise> magnetico <noise> jei <noise> supe va reta <noise> oñatai japipe jiero rai guinoi <noise> va jaema oñee oya oyoeyave